Hanina moko alay rehefa ohatra hoe tsisy sira zany kara afahafa mi fa <hesitation> ahegnako miandalana akegny zany ohatra zao zany niany izy nataoko masimasina, de amaregna izy ahenkegnako, de agnanaovako ananjy koà tsy ataoko sira sy alongany ro igny mandrapaha masaka ananjy fa rehefa masaka igny izy an de engeko antokoana de igny izy vaoataoko sira de amin'igny zany raha bitibitika sira ataonao aminanjy de regninao fogna.